اذا كان فيني اختار بين امتلاكطاهٍي شخصي اوسائق شخصي كنت بختار طاهية بسبب ان الاكل جزء كبير من حياتنا اليومية وعشان كذا اذا كان عندي طاهي شخصي كنت استمتع باكل لذيذ وصحي في كل مرة الطاهي بيجدر يبدع في تحضير الاطباق اللي أحبها ويخلي حياتي اسهل من ناحية التغذية والوقت اللي أظيع في تحظير الطعام.